<hesitation> Hôfan-tragno izy koa aminay akagny, magnodidiny ray hetsy ake afa mety mahita trano tsaratsara izy koa ologno araiky fa izy Antananarivo aketo farany ambany ray hetsy zany trano tsy maventy be, fa misy magnomboko un million na deux million vao mahazo tragno maventiventy na tsaratsara.